اللون البرتقالي عندي مرتبط بالحيوية والطاقة، يحضر في غروب الشمس، وهو لون ديما يعكس في الفرحة والنشاط في أي شي، هو لون هادي هيكي <noise> لون يعبر عن البهجة والحياة، ويعبر عن حبك للحياة، لون جميل.